<hesitation> Ataoko am'zay- sakafo ataoko am'zay miketriky sosoa de <hesitation> magnendy atoly, <noise> na ohatry hoe laha tsy zay koa hoe manao lasopy amin'ny atody avao koa aho de igny ro iarahanay mihina lafa masaky.